Jawxiik cuan er el laltoom lal- oom e kik'am kiib' k'o jun kikitzij kay kirya' li aliit che li al- oon qatzijtzij renejeel ranma', renejeel lll juntir ranma' kirya' poon che lalaab', kirya't ritzilijt riib' chi riij kirtzilb'ejt riib' chi riij cheren porque renejeel ranma' k'o rik'in li alaab', y eranma' la' che kib'eek wii' lalab', k'ot kirchomaj rajloom, pe wa' ki'ab' ranma' kib'eek e ke'l b'iik lalaab' kirb'aj che patan xink'ulub' rik'in, che patan xinpe rik'in, che lon kib'eek wii', na rik'in lon tonces ranma' la' renejeel taj k'o rik'in lalab' o rik'in laliit, k'ot mod chek kirb'aj chepatan, ust wa xinb'anan, cheren renejeel ranma', renejeel rajloom, renejeel nojb'aal xirikoj chiran otz kikb'inb'ej kiib' rik'in richijiil o rik'in rixaqiil keb'inek e ki'ab' k'ot kikchomaj qanma', k'ot mod kikb'aj kuwajt chek kink'ob' awuk'in, che patan xink'ob awuk'in, che patan xinpe awuk'in. Ril poon la', rich'ab'ej poon la', renejeel ranma' riya' poon chiran, k'ot chek mod lara' kirtzilij riib' chiriij ni laliit, ni lalaab' xaj juun keb'eek, kek'iyrek kikb'aj xaqa k'am kiib' xaqa k'am qiib', jampala' la' kirb'aj li qa Dios na qqab'eek, na kikam nab'eey, na ke'l kaan, e wan k'ot renejeel kanma' xikik'am kiib' pues kikb'an la' jar pi nik'yaj b'eey kikjach kiib', chep cherimodo xartzilij riib' chi riij per o kintzilijt riib' chi riij xaq suuk' rib'eey b'anaq k'ot mod kirtzilij riib' chi riij xaq jun ranma', xaq jun rajloom, xaq jun juntir riya' b'iik k'ob' pi ranma' che b'eek wii' rik'in lalaab'.